اللعبة اللي صارت تتكلم ظهيرة ذاتك اليوم، أول ما تكلمت جالت ساعدني أرجع لعالمي ودنيتي. الطفل ما فهم شنو قصدها بالبداية لكن بعد شوي اكتشف إنها لعبة مسحورة ضايعة من عالم آخر.